ځینې خلک د مېز پر سر تر ګیلاس لاندې یوه کوچنۍ تخته یا یوه ډیزاین شوې ټوټه ږدي. د دې تختې موخه دا ده چې له ګیلاس یا پیالې څخه چې د چای کوم څاڅکي په ډډو راځي مېر یا سرمېزي ککړه نه کړي. اوس دا کار په یوه مود بدل شوی. ډېری خلک د مود په خاطر تر پیاله لاندې تخته ږدي، خو په ټوله کې ښکلې ښکارېږي.